Për të bërë një salcë të thjeshtë sallate, përziej vaj ulliri, uthull dhe një majë kripe. Mund të shtosh gjithashtu pak piper dhe lëng limoni për të dhënë më shumë sapur. Thjesht përziej mirë të gjithë përbërësit dhe hidhe salcën mbi sallatë.